to miɗo mari be himɓe ha pelle kuugal, say bo mi waɗi letting seɗɗa, to mi yotti, mi naati ha pelle maɓɓe, say mi humnaɓe say mi biya useni ɓe waɗa muyal mi waɗi letting soosay, ahh ɓe waɗa muyal soosay moota am un ko huunde feere yeɓiyam ha dow laawol, hannjum on mi waɗi letting, ɓe waɗa muyal.